أحب أسمع يا إما شيلات يا إما مهرجانات عصام صاصا الكروان، هذا في مستوى ثاني ربنا يفك الظيق عنه أحب أسمع عصام صاصة أو بدر العنيسي، أي واحد من الاثنين ذولي، وفي طبعًا <hesitation> أغاني أسيرية كدة هادية <hesitation> تعتبر شي رايق يعني إذا كنت تبغى تصير في جو الروجان.